Finì dë travaiè, saré ël magazin, pöi andé a ca, fe 'na bela doccia, andé mangé sin-a, bütese ël pigiama e pöi bütese ënt ël let e vardese ën po dë televiziun